אויב דו ביזט זיכער אז די ווייסט עפעס איז מעגליך. אויב דו ביזט, אויב דו ביזט נישט אזוי זיכער איז נישט מעגליך צו צו וויסן עפעס מיט א שטארקייט.